<hesitation> yo dewgal ngal hawran'em, yo Alla wan ɓeyngu, yo Alla wan kawral, yo Alla wallir om miñal e sawraare, yo Alla faabo om. <hesitation> minkaa giƴam ko kaalnam maami kule aduna ɗee, huunde fuu ana naawi. Nenno, Alla waɗan on sabaabu lobbo; a tinnoto nii. <hesitation> ko ɓe mbiikoo, fowru wii nde neɗɗo wiyaa tinna fuu ana naawi; ɗum neldamoomi e wokkal.